Laahooji e voliraa dow ɗateeji feere feere aran eɗi volida hakkunde maaji taɗatal yiilugo wiccooji maaji, koo noon no ɗi ndesiri noppi. didabun edi volida e honduko e murya e sawti muriya majji bana to ɗi ŋohay e ko nandi e noon.